So'z erkinligi albatta eng muhim narsalardan biri hisoblanadi. Lekin nafrat qo'zg'atuvchi yoki zararli nuqtalar jamiyatga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababdan ba'zi cheklovlarning qo'llanilishi to'gri bo'lishi mumkin. <noise>